विश्वभरी झिक्कै चणाचुणुङ्गी रया छन् । अब हम्रा गाउँ ठाँउतिर हुने चणाचुणुङ्गी भने फरकै हुना छन् । अब केइकी हम्रा गाउँठाउँ न तराइ हो, न हिमाल हो । अब पहाड भया हुनाले तेइ अनुसारको चणाचुणुङ्गी हुना छन् । अब अँ ठाउँ अनुसार भूगोल अनुसार पन चणाचुणुङ्गी आफ्नो बासस्थान अद्दा छन् । अब हम्रा गाउँठाउँतिर हुने भन्या छैँटेल्ला भयो, ढुक्कुर भयो, वाउँछि भँगेरा भयो, वाउँछि कोइली भयो, न्याउली भयो, सुगा भयो, चिल भयो, जलेवा भयो, हाँस भयो । यी चाइ हम्रा गाउँठाउँ हुने पशुपंक्षि हुन् । पत् पंक्षिहरु हुन् । यीनिहरु चै केइकी हम्रा ठाउँमा अनुकुल हुन्छन् त यीनि बस्ताइ लागि तेइ भएर यी बस्ता छन् । अझ काग भयो, वाउँछि तेसइगरिकन अरुअरु पक्ष् पंक्षि पनि छन् ।